Ijtu color pu'tzyäpä', ijtu tzapaspä', ijtu popopä', ijtu yäkpa, ijtu tzujtzupä, yyy ijtu este celestepä, ijtu pu' cafecitopä, ijtu azulpä', morado, ijtu naranja, rosado, y cual otro.